Keni, maamu, taaru, nein, souran, sindiye, sonoina, nina, ise, oyi, oyi keni feni, oyi maamo feni, oyi taaru feni, oyi nein feni oyi sindiye fem, oyi sonoma feni, oyi ninaf feni, oyi ise feni, sii, sii keni feni, sii maamu feni, sii taaru feni, sii nein femi, sii sonron feni, sii sindiye femi, sii sonoma feni, sii nina feni, sii ise feni, sii oyi feni, sii oyi kemi feni, sii oyi maamu feni, sii oyi taaru feri, sii oyi sinron feni, sii oyi sindiye feni, sii oyi sonoma feni, sii oyi nina feni, sii oyi ise feni, maa sii maa sii mo keni mo, maa sii mo maamumo, maa sii mo taaru mo, maa sii mo nein mo, maa sii mo somion mo, maa sii mo sindiye mo, maa sii mo sono ma mo, maa sii mo nina mo, maa sii mo ise mo